हम पुछाया है स हथोडा री बारा में हथोडा है नी एक लोहा रा टाइप रू आया करा आगे लोहा रू मुंडू होया करा है और लड़ी लकड़ी कू पकड़ना वालो होयो करा है। पाच जन्न कोई मोटी चीज पड़ी है जण मण लू एक मोटू भाटू पड़ीयो है इन्ना आपणा तोड़ना है। वैसे तो अप हांडी बिन हथोडा री सू करर बिन भाटा ना थोक तो बिना दू हिसाब हो जाए और कोई जन्न भारी भरकम चीज है लोहा री पड़ी है बिना आपणा सही करनो है बॉल आयोडो है। आपणा बॉल देवनो है आपा बिना थोक तो आपरा जू बॉल होई बू कढ़ जाए जण आडी बाकी होयोदी है हथोडा रू उपयोग करर। तो सही हू सका है हथोडा रा कई प्रकार का होया करा है। तो जण लोहा वालो कई प्रकार को कम करा है बिन कन्न हथोडो होई कोई कामता माता जा रियो है। तो बिन कन्न हथोडा होई हथोडा रू निव में भी उपयोग हुया ला हथोडा आज कल की जग उपयोग कोन आश्व हथोडा सब जगा उपयोग आया करा।